لو عشت سنة كاملة بدون كهرباء حياتي بااغير كثير بدل الأجهزة الكهربائية راح أستخدم الشموع والمصابيح الزيتية عشان أظيء يعني بيها، طبعًا راح أطبخ على النار أو على موقد صغير وأسخن الموية على النار وأقظي وجت أطول في القراءة والكتابة والتحدث مع الناس.